د یونان کلتور یو له پخوانیو او اغیزناکه کلتورونو څخه دي د یونان کلتور د افلاطون سقراط او نورو فیلسوفانو لخوا ښودل سوی دي یا را منځ ته سوي دی نو پدي اساس د نړې د مختلفو هیوادونو څخه هر کال ډیر سیلانیان د یونان دکلتوری ځایونو لیدو ته ورځی او د یونان اقتصاد پر توریزم ولاړ دي